Magnano akoa iao zany satria ià sy de tia raha produit simika ah, fa gn'anahy fosiny defa e bio ohatry oe tonga da mividy amign'asena agn'egny a da tonga da igny zany gn'ohaniko fa ià sy de mividy an'io ame magazay efa vita nahodigny lahatagny, izà sa gn'afahako mizaka oe <hesitation> magnasara gne tontolo iaignany izà zao.